Mabinadamu nighire vengi na vengi vakeha na vengi vakigoho. Vakikununie vandu vemfuma vekina majukumu vavo. Mira niku na binamu niure vengi.